أظن أن أتحدث مع نفسي في المستقبل هالشيء سيكون مفيد كثيرًا، لكي أعطي لنفسي الخبرات التي حصلت عليها في الماضي، وهذا سيكون واجد حلو، لأني إذا أعطيت لنفسي الكثير من الخبرات التي حدثت في الماضي سيساعدني هالشيء في التقدم للأمام.